بحب الكلاب جدا من الحيوانات الاليفه الكلاب جدا بحبها حيوان وافي و مخلص لصاحبه جدا ومحبوب و بحب الطيور برضو لان ليها حاجه بتلمس القلب زي البغبغان بحبه اوي اوي اوي